Za magnokagna malôha antragno agny tsisy zava-magniry fô amin-jaridin marigny zà ndraiky ndraikindraiky za mikarakara misy fleura, misy voly légume, misy voly agnana, misy fleur zao maromaro karazagna izy akeo, misy rôzy, misy belle de jour, légume, misy agnana, misy karoty, misy pomme de terre